Teriga g'amxo'rlik qilishda terini yumshatish va namlash uchun krem yoki moylar qo'llaniladi. Iliq suv bilan yuvilib, so'ng yog'li loson surish orqali terini doimiy ravishda namlab turish kerak!